<hesitation> Mailaka momban'ny asa ah eo eo amin'ny folo eo mandritran'ny herinandro ah <hesitation> amin'ny andavan'andro mo zany no tena betsaka izany hoe dimy andavan'andro na fito eo ah, de ny telo ah rehefa andro tsy fiasana izany hoe weekend, de ny mail manokana eo amin'ny anaky telo eo.